मान्सुनका आखाँ भौति प्रकारका हुनान् । कसैका आखा हरिया, खैरा, नीला, राता हुनान् । तबैकी लेखा आखाँ खासमा कसा हु्नान् तनरो रङ कसो हुन्छ, ठ्याक्कै यकिन गरि नाइ सकिनो ।